في يوم هادي، سمع موسيقار لحن غريب يطلع م الغابة، وقرر- وقرر يتابع الصوت، وهناك ولجي شخص يعزف على آلة موسيقية جديمة، واللحن كان سحري، وكل من يسمع يحس بالراحة والسعادة والأمان، وكان الراجل يسكن في الغابة.